to mi yahi shagomi sooday toggore, no mi heɓay toggore daday am, mi tefi mi tefi mi yiyay, say mi nodda mo soorata kare may say mi biya mo mi heɓay kare day day am, useni o balla am laaru go, to o walaa bo, say hokka mo irin day day jee mi yiɗi may, mi biya o wadda na am, to o heɓi ko hannde, ko njanngo, ko faɓɓi njanngo say o nodda am say mi wara mi jaɓa.